Mbao zazahanareo hely zaridaigny anahy azafady ndrindra satria tsy afaka hanondraka izireo zaho fa misy tany andihanagna kay apetraka aminareo ay